أول شي، لازم أستخدم قوتي الخارقة عشان أدرس نقاط ضعف الكائنات الفضائية وأخطط خطة محكمة. بعدها، أتعاون مع أبطال خارقين ثانين ونستعمل تقنيات متطورة نصنعها بأنفسنا عشان نواجه الغزو. أهم شي يكون عندنا استراتيجية قوية، ونستخدم ذكاءنا وقوتنا معاً، ونعمل كفريق واحد عشان نحمي الأرض ونضمن الأمان للجميع.